komiði sæl og verið velkomin

þættinum í kvöld fjöllum við um lestur á Íslandi heyrum af skógareldum í Ástralíu sebrakúm í Japan og fáum frá Grunnskóla Bolungarvíkur og nú verða sagðar

samkvæmt nýrri könnun sem gerð var á bókalestri Íslendinga hefur lestur aukist notkun hljóðbóka er líka miklu meiri en áður að meðaltali lesa Íslendingar um tvær komma þrjár bækur á mánuði samkvæmt könnuninni um það bil átta af hverjum tíu sem svöruðu könnuninni höfðu lesið venjulega bók á pappír undanfarið ár hljóðbækur koma hafa líka komið sterkar inn og er miklu meiri nú en áður hefur þú talið hvað þú hefur lesið margar bækur á árinu miklir hafa logað á stóru svæði í suðurhluta Ástralíu undanfarnar vikur mikill hiti og vindur hefur gert slökkvistarfið mjög erfitt um fimm hundruð heimili hafa orðið

að bráð og nokkrir látist vegna þeirra rafmagn hefur verið tekið af um tíu þúsund heimilum og fyrirtækjum til að koma í veg fyrir að fleiri eldar kvikni hæsta

hefur verið lýst yfir og fjöldi slökkviliðsmanna vinnur að því að slökkva eldinn

eru auðvitað í mikilli hættu sérstaklega af því að þeir hnipra sig oft saman í trjánum í stað þess að flýja eins og hin dýrin myndband af Toni Doherty hefur vakið mikla athygli hún bjargaði

sem var hætt kominn í eldinum og það mátti ekki tæpara standa

aðhlynningu á dýraspítala hann er með svolítil brunasár og þarf tíma til að jafna sig

var líka komið til bjargar en hún var með brunasár á loppunum hún er á batavegi og enn þá með matarlyst japanskir vísindamenn segjast hafa fundið leið til þess að draga úr

þessar kýr sem vísindamennirnir hafa verið að rannsaka eru ekki náttúrulega röndóttar og þær eru ekkert skyldar

sumar suða mikið utan í kúnum og bíta þær sem er ekki gott því flugurnar geta borið sjúkdóma í kýrnar eldri rannsóknir sem hafa verið gerðar á

nokkrar kúnna þurftu reyndar að vera áfram í sínum upprunalegu litum til þess að það væri hægt að bera þær saman við sebrakýrnar niðurstaðan var kýrskýr þær röndóttu voru bitnar helmingi sjaldnar en þær sem voru ekki með rendur það er ekki alveg vitað af hverju virka greinilega sem góð

í síðustu viku sendum við spurningu á Oddeyrarskóla á Akureyri og krakkarnir skoruðu á Grunnskóla Bolungarvíkur við sendum þangað spurninguna hvernig geta krakkar haft meiri áhrif á samfélagið lagði af stað frá Bandaríkjunum til Kína á þriðjudaginn er fjögurra ára og fæddist í Bandaríkjunum en þarf nú að flytja í þjóðgarð í Kína þar er verið að sjá til þess að